Keele ja mõtlõmisõ köüdüst om jo uurit väega pikält ja väega pall'o ja väega erinevide kiili pääl, ja noh, väidetävält om ka ütte ku tõist avastõt, ja külh taa tegeligult om ka nii, et kiil ja mõtlõminõ ommaq nuuq, mis köütväq inemiisi ja rahvast ütte ja moodustasõki rahva ja keelekogukonnaq.